मेरा देशो सब्भन्ना ठुलो शहर भनेगै यागो राजधानी हो । मु यागा राजधानीमी बस्तो छु । भनेपछि या सब्भन्ना मह‌गा धेगी सस्ता होटेलसम्म पाइनाछन् । अब मह‌गा होटल भन्नाले अब नम्न <hesitation> माइगा होइनन् अब पाचतारे होटेलगो एग बासा बसेगै <hesitation> अन्धेर महंगो हुन्छ । पाचतारे होटल भन्नाले अब जसइ या हाम्रा या भएगा अब सोल्टी भ्या म्यारियट होटेल भयो । अब द्धारिका होटल तासा तासा <hesitation> नाम चलेगा चलेगा होटल छन् । अब ता बस्ताइ लागि एगै रातगो मुइले सुनेअनुसार दश हजार धेगी <hesitation> दुइ तीन लाख सम्मलै पड्डोछ एग बासा बसेगो भन्ना सुनिछ्या । अब तामी क्याक्क्या पाइन्छ कसा सुविधा हुनाछन् रे था आछिन । तेइ लै मुइले सुन्या अन्सार ता <hesitation> या एग छ सब्भन्ना पुरानो होटल द्धारिका होटेल भन्ने । त्यो द्धारिका होटेल धेग लै अन्धेर निगो सप्पा पुरानो चिटिक्क पाणेगो हुनाले ता एग बासा बस्यो भने <hesitation> दश हजार धेगी तीन लाखसम्मगो मुल्य पड्डोछ भन्ना सुनिछ्या । अब सस्तामी नम्नमाइगा <hesitation> चलेगा नचलेगा भयालै अब गाउघरतिरबाट आउने माइसगी बस्ताइ लागि भ्या तसागी लागि अब पाच छ सय धेगी <hesitation> हजार पन्ध् सय सम्म लै एग बासा बस्ताइ कोठा पाइना छन् भन्ने लै सुन्निन्छ । अब त्यो समय हेरिबट हुन्छ । कैलै घट्टो कैलै बड्डो त चलिरहने भ्यो ।